Jo oh áh lo jo laí cuan chá jéh baíh jo sein tsá kieg la jéi main íh paig tsái maíh íh oh tá chi maig fain ni yíu fain ni yoi jaín la jéi tsi ni jié lau óh naum maig la bá já la kó chi já la-já la oh éh zá báh cosa áh ni roh lá laig müh noh já láh áh ni záh mu ró ní záh maig cosa róh maih jo áh la jo zá ká laig main oh naum maig joh mu maig joh úh lo, óh uh lo jain tsá zá áh zái áh zá laig li ni yía jo záh joh máh shiu ba main zóh tsá áh jain lí zain jain muó cháh siu shi nji máh áh muo zaig cháh áh saih cau jo áh la jo ni toi chá kieg ká laig joh óh chaum muo téin óh éh taig loi óh éh tai báh éh laig áh muo bu náiz zá mu noh, muo bu ró muo bu presioi muo bu éh gi já lá naig laig muo bu éh gi já lah ni baig tsaí joh ñi éh gi muo bú laig nain laig gi éh ni tsá ngui cha tá ñih ih ni loi éh shía la gain zaí áh muo bu jain áh chá tó ni tau tsá íh loi shi li ni zó shía li <hesitation> shía la óh zái áh la laig oh la noh nain záh áh-áh muo bu zái cancer ain tsá tsi bai áh-á no fain éh gi ni zá áh gie tsáh joh ñi éh gi cosa ro já la cosa. Ah ni guie tsá, ni gie tsá já la éh gi jaum éh ji já la main gaum mai éh joh tsi bá éh chiu aig ngi bá ngie tsáh maig jaum bá ni záh shiu gaum jéh lá bá áh jain óh oj kóh toi tsá kieg chía ká laig óho óh kóh gaí oh main áh báh muo oh tsá muo loh muoh lóh tsá jain muo loh taig ain záh áh ni zaí áh muo ló taí muo ni yía áh zaí ni yíah lá joh ló tzáh mún shiu shia bá ni cúo tsá cuáin muo ni mún muo ni laig ni-ni raig mun jó ni búo tsáh záh chía jóh noh laig záh joh muo náh jaih yía áh noh aig main yoi máh aig jo-jo lóh do gi naí ró úh chai ni mu aíg. Ain taum shíu ni náh úh fu ni muó aig joh ain gi jaig óh oin, óh oin óh gá kóh áh gá có chaí áh loh do gá co-gá có co mu co-co tain ñih tá muh do tsi oh có saim muo jo na có-có muo la cuadro áh naih dó joh main-main yoi zain do jo muo la cuadro joh cucara chá gi ni róh óh záí-záí joh taí naí do záii oh chía có tsái aú joh ni náh úh ñi aum chá joh aig ni ná ñi ni náh úh maig ni náh ni ti taig úh maig. Nih niu úh ñi aum chá cái shíu cá mu ajo caíg shiu úh ñi aum cháh joh áh jo caí áh lo do chái ló shiu máh buh shiu áh loh do muo cháig ni jaí la jo óh ni jaig ku oh báh ni jaí estufa joh báh lá no ni záh estufa shía ñi jáh estufa tiempo la eig shía ñi jáh gas la eig jóh éh záh áh la joh noh áh nai záh kie já la áh ni záh áh ni maig tsá tó laaig tsá kíeg zein la eig jo paig tzaí jo chaum muo tsi áh la jo tai chaí muo la sou náh muo muoh tsá kieh chía joh záh oh tsi oh gi ñiu zein báh zein aig oig ñiu ká muo yíu náh oin gain gi laig roi náh gain jih já jaum muo ní fé muo oin joh áh jo óh áh la joh áh ni gíe tsá ká laig joh áh jain gi óh oh kó do ain óh-óh záh kaig ain tsáh óh zá caig óh oh koh joh já lah bá zá já lá jo jau oh-oh mui nih zaíg joh naí muo nih zaí óh jaú óh-óh cole óh tasa óh áh joh muo tsá áh ain óh íh caig óh muo la no shiu, lá noh shiu, jo uo naí taí ká chi jaig lau kó tau tó jo-jo tó joh óh ni ró koh chá ni róh jo ni éh chía muo gá có joh oh ni éh chía coh jo oh chía ko do joh chía tó loh to mju éih loh do tó joh muo ni kó loh joh cóh óh do ré. Jóh cuin ji tó loh doh joh jeí ji áh noh áh-áh má áh zóh óh joh muo já có jo oh loh do gi ni náh ni zaíg óh tó jé oh jóh main ypoi joh óh muo já cáih já taum aíg do jóh cóh gi chía joh chía kóh joh eig shiu úh ñi aum eig shiu joh-joh óh máh tsi buh shiu táh lóh joh máh shiu aín oh ain cuo gi bá ain kuei. <noise> kueí jaín <noise> bá áh báh jo chein máh tsá la bá cuain tsi joh chein la joh óh ain dio la joh báh áh máh tsá cúain tsáh áh chiun joh cueig ain chá ta ñih ain chá rau kueig ain éh-éh muo shiu éh tó ngi éh tó joh éh joh chiu kiéh joh óh tsi fain oh éh chaí tsá fain óh éh pe laig no laig la bá áh zá cosa áh la joh lau zoin gi jaum bá muo gá cóh ni eig shu aun ni gei shiu ni eig ñi ni eig ajo ub maig ni eíg joh kóh do ni eig joh ná fá muo tsáh jo fai tsá, faí tsá muo nain oh cóh do chí ei ze muo báh joh faí tsá kuik ain muo gá yia do joh ni já có koh do já cóh já la joh-joh gain oh jo gá yiu tsá jaí shía tsá jo ah deh tsá aí bá shía la nain ná chiu cha tsáh. La joh muo cáh laig muo laig tsá kieg láh no jo sein íh ain gi áh óh sein shiu óh ji ain gi sein se muo tsá kieg íh naih tá ñih lá jei íh ain shiu soin ji la bá jaum áh óh deh ti shiu dóh gi áh chiu jain áh ngi ni ngi múg oig tsá ni ngi muo taig tsá ni ngi shia la pain tsá pei chaí tsá có mju joh mju loh áh uh eh muo tsáh muo loh káh laig áh ñih tsá úh oig tsá muo tsá uh ñi aum loh. Ló tsá no joh úh fu tsá ni jaig muo yoig náh tsá aig laih tsá kieg sein la jeí tsi noh tsá aíh oh main yoi náh aig ni náh loh do báh óh loh joh ni náh uh fu ni jaí. Jain ká tain laig muo já kóh óh tain ñi tá muh loh joh có zain muo joh có cuchara cháh ni roh jo taí áh lo do taí chaí do chaí faí áh buh chá loh do aig có joh nih náh buh li tóh ni náh éh úh ñi aum ni náh caig ni zái chiu kó chi cháh aum muo noh aig záh có puo shiu có cháh máh cóh chí. Líh shia la taig tsá ih nih shía la toig máh có chi cháh áh tain tsi tá ñi ká laig joh la no áh la bá áh cha nguin tsá la noh láh báh nih chiu gi áh ni záh gi áh já la aum gíe tsáh no no ji íh loi tíh tsá joh ni ti tsá loh. Zeh muo tsá jain óh toi náh áh la no joh toi náh jo ain náh joh nii ná la báh ih la iag tsi lá bá maig ya muo baig muo buh baig éh gi já láh tsi áh joh noh áh ni-ni chá lau oh mu áh ni gei lau ni geih ni laig oh muh kieh joh, kieh loh úh ni aum loh kie lóh tá uh nih tsai bu shiu máh shiu eig áh naí kíe soin ggi lau jaum joh áh joh ni choi tsá kiei zein la jeih jo lá oh ñi lau la toi laig tsá kieg muo mu ni ngi má tó chá tsá tó ñih múo já muoo búh chá fuo muo shoi náh mai ñi muo chá tsá nih.